کب خپل وزرونه په اوبو کې د حرکت کولو، د خپل ځان د سمولو او د اوبو د بهیر د کنټرول لپاره کاروي. ځینې وزرونه، لکه د لکۍ شاپر له کب سره مرسته کوي چې په اوبو کې مخ ته لاړ شي او حرکت وکړي. نور وزرونه، لکه د سینې او نس شاوخوا له کبانو سره مرسته کوي، چې خپل ځانونه متوازن وساتي او په اوبو کې پورته او ښکته لاړ شي.